Nʋ awʋ tinyeli vla ilʋ nidi ni abʋ aba gbɔwa gbɔwa ɛƒʋa gbɔwa ɛla kʋ wʋ awʋfuɛ kʋ wʋkamʋ ikpɔsɔ la nɔ nilɛ kpɔ sɔvi neyi namʋ ikpɔsɔ nayi neŋfo kʋ natsi nʋ ɛdiɛ bvakʋ azɔ ñʋ ema kʋ awadi emani kana mʋ ɛdibi dʋ kanazɔ nʋ kablɛ kawadi kablɛni kanamʋ ɛdibi dʋ katsi zɔnʋ kebʋ katabi kanamʋ nʋ kebʋali bʋa atani wini watilple nalɛ kɛdibi dʋ katsi namʋ nʋ wawali tabi atsilɛ ikpɔsɔ kʋ wʋkamʋ kola mɛ wʋkanʋ kalɛ wʋkamʋ mɛ wʋkazɔ nalɛ mayasemʋ ɔkaxa ɛdibidʋ katsi nazɔ nʋ moba ɛdibi dʋ katsi nazɔ nʋ ɛkʋsoto nʋ awʋ inyeli nɛmɛ newʋ togoela mɛ waƒɔ namʋ idi ɔbʋ bʋa waxa ɛsɛsʋ ɛsɛmʋbɛ kawa wʋ wʋ labʋɛ nʋ kʋmʋ ɛtoƒʋe atami idi kɛfʋfʋe alu wani katɔtɔba awʋ alɛ awo ali wani gbaa wakpla atami idiwa la tsutsugba kʋwakpla <hesitation> ɛduwa bʋakʋ azɔ nʋ dzama woni atabi aba nʋ atamidi kabe dzofʋe kɛdini atsi ba kʋ wazɔma nʋ atubi ɛtufʋe wani ke kotoni ati wawʋ atamisʋ. Kʋ wʋkamʋ la mie ɔbʋ ba nʋ awʋ ɛsɛmʋbɛ wani watsi namʋ dzama wani sʋbi nʋ ɛsɛmʋbɛ ke bʋa nadeye namʋ ɛtʋfue wani sʋɛ kɔta ba ɛdiɛ wʋkanʋ bayɛ nawʋ aliɛ nɛmɛ lati bʋɛnɔ nʋ nimamʋ dzama wani sʋɛ pasue ɔfɔne yadu nalʋ ɔfɔnaka kɛma kʋtʋ xʋne nʋ ɛtʋ lʋlwa kɔmaxa mɛkamʋ nɛtufue wani mɛ mikawʋ alɛli mayɔlʋna abʋakana yana ɔlʋ donafa atobi kamana ɔlʋ dʋyɛ mɛnyezɛ abʋoza.